آئرش کھین اوس بییہٕ زندٕ یوان کرنہٕ۔ نمایندٕ پکنن منٛز چِھ آئرش سٹو، بیکن تہٕ گوبھی، باکسٹی، براؤن روٹی ,یتھ کیٛن زن اتھ جنوبس منٛز وننہٕ چُھ یوان, یا سوڈا روٹی ,زیادٕ تر السٹرس منٛز استعمال گژھان ، کوڈل تہٕ کولکینن شٲمل۔